हाँ जानबर एक दूसरा सी सीखी सकदिन, उंका बीच मा सामाजिक शिक्षा का कई सारा उदाहरण देखण कु मिलदिन लकड़ी का झींगुर दूसरा झींगुरो का व्यवहार सी शिकारी मकड़ियों सी सावधान रेणु सिखदिन, इतावली छिपकली प्रशिक्षित छिपकली सी सीखदी कि भोजन का वास्ता बर्तन कु हिस्सा हटोंण पक्षियों मा गीतों का माध्यम सी अपना दूसरा साथियो ते रिझोण की प्रतिभा होंदी।